पीलू रंग मेरा खातिर ख़ुशियों या आशा कू प्रतीक छा। यू रंग धूप की तरह चमकदार और जीवंत होंडु, जु मन मा साकारात्मकता भारी देंदु। मेटे यू रंग खुसी, ऊर्जा और तजगी कू एहसास करोंडु। जब मुझे पिला रंग ते देखदु तब में ते हसन और नया उत्साह की याद ओंदी। हमारा परिवार या गांव मां जब भी हल्दी हाथ होंदु या बांध संस्कार होंदू त हमेशा पीला कपड़ा पेरी जांदा जु बहुत अच्छा लगदा।